boggol ma leggal fale neɗɗo fitta erto wakkatiji goo e mi fitta fa kofotata darande am. Kuma mi wana neɗɗo danrdo. Ɗiɗaɓel lu e mi tawa e nder sukaɓe wawugo noy bolum da damfirte. No ɓulu damfirte miɗo wawiɗo sanne e tawa e nder wawuɗo no buwoɗa ferta e waldere am